لما تحب تركب جطعة اثاث جديدة اول شي إتأكد ان عندك كل الادوات المطلوبة وتعليمات واضحة ابدأ بترتيب الاجزاء على الارض عشان تشوف كل شي جبل التركيب وبعد كدا اتبع التعليمات خطوة بخطوة وابدأ بجمع القاعدة واحيانا تحتاج مساعدة من شخص ثاني عشان تثبت الاجزاء مع بعضها إستخدم المفكات والمسامير بحظر وتأكد ان كل شي مثبت بشكل جيد